Inkya rimeirara ghire njororikwaa kwaichokho kwakuichoko kindo kichaa kulaghechu mfiri mcha kuraghe mrura ngire findo fingi. Hangiii, kururekenefindo fingi fuena mghoi naa mbuya phuirie hangi, na kwichii fu- fughire vana vakephina mengi hangi vana phakukaghirie simu, kwarurwa na katundu kudumbue wothika petha kokundunyikwa ghenda ughinywa kandogwa shi ghathingwathi. Henaicho kwa tenda kidogo kwishwa kwaecho chena mwili, <hesitation> ukilikanakho <hesitation> angire phindo fingi kure- kurekenenamo mrwue mrwathori ni phindo phingi. Naikweku kwarimba tena na kuchichoma ghulityanaga chago. Mwanzo kwekio kuchangamka ukapata na bia kapho kamwika iyo bhasi ukirwiapekene ghumchana mthi bughenda gharo ni tofauti namiphiri ingi, yakikughire phindo fikemruthingi kwairika na vakucha angi na fundu voingie huile vavia na vana vaki shule shighiliza wathighire mfiri kana habari ya ada oh! na iwi <hesitation> ni rika yadu vundishigha heshushia ndangu nekivo kolo kulekindo kuthambario nighiretho tingidulucha kwaifo kindo kichaa.